Ny karazana kakazo maro araklan'ozay heky: arongana, maimbovitsiky, manga, kineniny, magnary, piro zay aloh ny azoko volagniny fo maro be.